हांव जोर दहामण चिट्टा जाल्यार माका ह्या दिसा खूयप म्हत्वाचें किद्याक मुनचें। ह्या नंबराक मझ्या मामाचो जन्मां येवला दिस ह्याच दिसां। तेंणें पृथ्वरीचेर जन्म घेतलोलो आनी सांगपाचें मोंयचें दहाटारकेर आमचो आखो घर खुशेन भरता।